انا افضل انه انام بدري واصحى بدري، <hesitation> لانه احس اليوم يكون فيه بركة ودايما يكون في مجال انه اسوي كثير اشياء، وكمان بالصباح يكون يعني اذا ابغى اخذ مشوار او زي كذا، يكون بالصباح افظل لانه يكون كل مكان مفتوح، فما اواجه صعوبة.